I koʻu manaʻo, kekahi hihia nunui na kākou ʻo ia ʻana ka hiki ke hanu ʻoiai pono ka poʻe kānaka i ke ʻea i mea e ola ai, e hanu ai, i mea e holo pono ai ke olakino. Inā ʻoe ma kekahi hokuhele hou loa a ʻaʻole nō loaʻa i ke ʻea, e make pahe-paha ʻana kākou ma o ka loaʻa ʻole i ke ʻea.